لو كنت سمكة في يوم هختار سمكة الدولفين. عشان سمكة الدولفين من اكتر الاسماك صديقة الانسان. وفي نفس الوقت لطيفة جدا وكل الناس تحبها، وعشان استمتع بالسباحة وعشان العب في البحر براحتي، وغير كده هي مش مؤذية وما حدش بيهاجمها، لان هم عارفين انها صديقة الانسان فبيسبوها في حالها.